سری نگرَس منٛز ہٮ۪کہِ بجٹ ہوٹلَس منٛز أکِس رٲژ ہُنٛد قۭمَت ترٕہ ہتھ ٲٹھ سَتٕہ, رۄپیہِ تام ٲسِتھ، ییٚلہِ زَن پریمیم ہوٹلَس منٛز أکِس رٲژ ہُنٛد قۭمَت ہٮ۪کہِ تقریباً ستھ ساس زٕ ہتھ, پٮ۪ٹھٕ ,ستھ ساس ژور ہتھ رۄپیہِ ٲسِتھ۔